Kadiding tarak, in dorok na meneng, in da dorok in tseng narɔ awon adiding nitu won. ki in bɛs in, na bi in reng kutu, ni in nye kameneng, ni in tsɛt karɔ fin in da di te wɛng, ki in te wɛng, ni in tseng ni kɔ. na tsin woso ni kɔ, ni zeng ikak ni in bɛ sak itsɔm karataat. nɔng in bi kpa kutomong inyes nayak atuk. na tok ashi. na korok na randa, da bi tsɛt karɔ fi ida di kɔɔ. da tsɛt karɔ fi in di di nye kam, nɔng da bin di ya. ki in bɛ izeng ɔng fin in da menda. ni zeng ikak in da faa, ni sok kufumung adakunom ni faa, nɔng na bin ra duwa, nɔng da menda, kɛ ba di se ƴɛɛt awo, ni zeng ikak kɛ in bɛ kudaam ni in dorok natuk ni ra awon na adakunom na di nɔk awɛng na duk aboos ɔng, adakunom na ro na yikyik. nɛk katuk risik. ba in ren yit ikyɛng fi i tseng natuk bà. Nɛk anɔng, ki in ra won na dakunom, a da ka tot aduk aboos. ba da to rasak ina bà. ama ki kurom arɔ da mak. i men, ba in ra awon bá, atuk e yɔng na ra aduk naboos, hat na toos na naboose, fok akak ɔng a shim a di fɛt. Anet ɔng fɛ ni se yit ngma, a da di te pakpak, akyɛ te yɛ? Tɔ! Mi tsin tos nayɛt naboos nɛk in men ba in ra won na dakunom bá, ki in men in ra won na dakunom, ba na di ikyɛng ɔng bá, ama kutomong kak, in ntere adakunom, a di nɔk agap fin in di ra kutomong, ba a di wosong bá, ntere adakunom ikyɛng fi in tup ide kpaf! Na agap in, ba fok ye i di rat bá, ba we fok i di rat bá, ba we fok in tsɛt nayak e na di ra bá, na di kyem, karɔ ɔng fɛ imi di ntere adakunom ɔng. A di nesek kpaf ni itsɛt hom fi in tsɛt.